ഗ്യനു ജസ്തി ഇല്ലദിവയ മല്പുന പ്രേഫേര് മല്പേ। ദയപന്ദമ് സവ്ലബ്യലു ബുക്ക സമയദ പരിഛയ। ഭുക്ക വേനിസ്തേ ഉസേ മല്പുദ ഉസേ അപുന്ദു ഗ്യ്മ്കു। പൂദു ഐകു ത്രവേലിന്ഗ് ഇപ്പുദു ഐകു മസ്തു ശ്രമ। വോദ അപുന്ദു ഐരുദു ഇല്ലദേ മല്പോലി ഭുക്ക നമക്। ചോമ്ഫോര്ത് ജോനേ ഇപ്പുന്ദു അരമ അദു ഭുക്ക ഓല। ഹേസിതതിഓന് ഇപ്പന്ദേ നമ മല്പോലി അപുന്ദു ഭുക്ക। ദുദുല ഓരിപവോലി ഐകു കോരുപു നേഗ്ദേ നമ। ബേഹ്തേ ഏദ്ദേ ഉന്ദേകേ ഉസേ മല്പോലി അ ദുദുനു ഏദ്ദേ। പുര്പോസേഗേ ഉസേ മല്പോലി ഇല്ലദേ നമ। <hesitation> ഗ്യ്മ് മല്തന്ദ ഭുക്ക നമന ഫചേ അപുന്ദു ഫിത്നേസ്സ്। ഇപ്പുന്ദു നമ കിഏ നമ നമനേ ഫിത് അദു ഓനോലി। അന്ഛ ദിയനു ഇല്ലദേ യോ മല്പുന പ്രേഫേര് മല്പേ।